To mintan lutti ha duniyaru mitefan pelle fere joɗa mi tefa nyamdu mi dinga nyamugo mi dinga huwugo miɗon lara ko mi nyamata har nyande mi wade'am warata hosa'am tobo miyi miwawata mi wawan tan mi faɗɗa hore'am mimma shikenan.